طبعا لو أنا مرشد سياحي ويعني بأخذ السياح إلى رحلة سياحية، أول شي بأخذهم يشوفوا المعالم التاريخية زي المسجد النبوي، المتحف الوطني السعودي، قصر المسمك، المسجد الحرام، مسجد قباء، جبل أحد، جبل عرفة، جبل النور <hesitation> كذلك مسجد القبلتين وكذا، وبعدين بعد ما أخذهم هذه الأماكن ممكن أخذهم أماكن سياحية <hesitation> في جدة، في الدمام <hesitation> أعرفهم على الرياض وشوارعها.